Si pensu a un ciumi pensu a na massa di acqua ca curri di na banna a l’autra. Ni li ciumi criscinu li cannizzola ca sunnu sempri virdi ma ni lu periodu caudu di la stati si fannu chiù beddi. Ni li ciumi quasi sempri ci sunnu pisci e giurani e a li voti ci sunnu li gaddineddi d’acqua, ca sunnu pàssari niuri cu li pedi virdi. Ni la stati, li ciumi sunnu di granni ajutu pi l’armali sarvaggi ca hannu siti e vennu a lu ciumi pi abbivirari.